Na tikuii nrokoi ta nro nrai xin ti kuii da a ti kuii vichii, chin nama ta ken tualla nruvi nrai, ta ngu ki nrema nrai, ta ngu koin chónxi.